Alat cukur ko banyak sebenar nyo, dak nyukur jenggot bae, kumis bae, app bulu-bulu lain jugo, rambut jugo, nah piso cukur ni jugo biso jadi kerjoan jadi pekerjoan banyak yang kini orang tukang-tukang rambut yang namo nyo keren nyo barbershop nah berarti be pengaruh positif bnyak lat cukur tadi biso jadi ladang rezeki orang, apo lagi kato orang pangkas madura tadi tu, banyak nian tu nah kalo sayo tengok dimjambi tu lah banyak nian potong-potong rambut ko, kalo di jogja apo lagi nak yang hargo berapo dari yang murah yang paling mahal ado, tu lah alat cukur ko tadi ternyato biso membawa manfaat banyak untuk orang yang ibarat orang yang dak ado pekerjaan cuma kareno iseng-iseng be dio ternyato rapi io di pake dio jugo samo orang kan, kalo manfaat lain ado jugo kan kalo kito ketiak kito bersihkan jugo bulu kumis ko tadi, kalo kumis ko terlalu tebal tadi raso sayo kurang pulo elok dak do resih nengok nyo itu, jenggot jugo rapi bersih jambang tu kan, biak enak di pandang di tengok orang tu elok.